ډولفین ماهي آ په سمندرونو کی اوسي او آ دسمندرونو داوبو څخه خوند اخلي آ سمندرونه په ښکلي وي او دوی مهم خصوصیات لری چی یوخصوصیات د هغو څخه دادي چی دوی په اشاروی ژبه پوهیږي اوه ځیني خاص حرکات کوي چي دا حرکات یی خاص ځانګړي اومهم رول ددوی په ژوند کی لری